E biby miaigny agnatine rano zao, a ankoatrane fia, da e fia zay sha rô gne hitako, agny avao koa gne drakaky e sokatry gne orita ze raha karaza karazandraha avidigna am-bazary io ka, ino aby izy io mei, crevette, zay aby e ra.